عشان أستبدل مصباح كهربائي <hesitation> في نوعين للمصابيح، في نوع تتركب كأنها كبس، وفي نوع كأنها دوارة كذا تدور، طبعا أول شيء أجيب النوع اللي- اللي هو أبغى أستبدله، إذا كان كبس أظغط عليه وأفكه، وإذا كان دوار ألفه لين ي- خلاص يفتك، وبعدين أحط اللي بدله بنفس الطريجة، إذا هو كبس أظغط عليه وألفه لفة واحدة، وإذا كان النوع اللي هو زي الدوار ألفه لين يثبت وبس.